Un pus nreyó xa'á, kuininá ná nradanguano ya nadakeno kan iin xhikutu, iin xhikutu nadakeno xhino xhino, xanxaña ñaxhini nana ñoo kanguano naxo naxo nrida xa'á, recaudo nakanexhi xon ñaxhi ni nana yo kadanguana, ña ihó iin yá yuivii xana kuaña kunxhina nayokada no'ó na kikuii iin nguikoté kadanguana iin xhikutu xhin nuté xhuña kuña kuana xakadanguana.